Nuqa manaraq kayta qallarispaqa llanmk´anaypi kasharani

Killamanta rimarimusaq, killaqa munay lluqsirimunhinaqa munayta qhawarikuyku hananpachapi, munayta iskay quyllurchapiwan chaypi nuqayku nuqaykuta chaymanta qhawarimuwanku, yasta karapun hatunhinaqa munay hatun q'illu munay karapun chaymanta chinkaripun.

Ñawpaqqa llapa runakuna aynita ruwanqaku.

Laqtaymanta rimarimusaq: Ñuqaq llaqtaypiqa munay urqukuna kanmi, munay t'ika kuna t'ikarin, runakunapis asqha kapuyku, kay llaqtaypiqa imaymana ruana kashan, kay gubirnuqa kay llaqtata qhawarinman, kay llaqtaqa Caracoto llaqta.